Egaq ma täpselt ei tiiäki, kuis pudsunudsija tüütäs, a ma tiiä, et <hesitation> sisse lätt õhk iistotsast ja vällä tulõ takastotsast. Ja o kuna iistotsast tulõ väega tugõvahe tuud õhku sisse, tulõ tuu õhuga üteh ka kõik mustus.